E certu se ë importanti sa të kesh un gruppu miqësh, pran jan le comitive çë një junxhiret me dhjet vetë, pes e më dhjet vetë, ma pran u thom se miqët ata ftet importanti jan dy, tre, katër massimu, e jan ata çë ti mënd flaç kur jini po ju dy vetëm e mënd flini e mënd ndani njeri mbi jetrin shurbise çë ju shkojën, qo ë l’amicizia.